Elefagna io dia karazagna biby, biby maventy be zegny izy io dia biby malaky mifandre amin'olona be sady somary kingakinga segna zegny par rapport amina biby jiaby, dia izy koa biby mantanjaka, mantanjaka be izy.